Ay sitrany edy koa fa tsy maintsy mifidy edy divay fa rô roe ndraiky samby tsisy tiako. Fa koa misafidy araiky tiako araiky zen̈y volan̈iko izey mba azokoazoko ely zen̈y oe migiaka izy karà ze.